So tawi mbeɗe jogii yeeyirde am ñaamde, tawa ko ñaamde yaawnde. Njeeyan mi ko mburu e ɓoccooɗe, mburu e- e tewu, e kosam, caakri.